אלחياة אלמזיאנה, ענדי היא וואחדה פיהא אססלאם אלבהר וסות אססבאח פיהא אדדפא מן אלעאילה, בלאסה נדחק פיהא נכדם בלא מנדראב אררוח פיהא נלם אנאס דיאלי נקרא בין אססטור נעסעד בלא מנתחשב, אלחياة אלמזיאנה היא אללי קטחליק קטקול כונט פלחרבה ו האד אלדר דיאלי.